Nyɩmaasɩ la kɨtakǝ wǝǝ la anyɩmaasɩpǝ yɨŋ kʊʊ la ka lɛ. Rɛ lóo koru eri anɔkɔrɩ ya lée ri paape wǝǝ, ŋ pa ka ja agɔɛ rɨ fɛɛrɛ kɨto la anyɩmaasɩpǝ yɨ ŋ kʊʊ la ka lɛ. Wǝǝ mɨ ŋ cii wǝǝ.